Tä vaotas nupulõ "saadaq!" Timä värskilt vällämõtõld massin, miä piäsiq saatma ultrahelükibõhusõl lainit kosmossõhe, nakkas vaiksõlt tüüle. Tä vurisõs üles kooniq nakkas pinisemä ja sis käü valgustsähvätüs läbi ja signaal om tiile saadõt. Tä uut. Tä ei tiiäq, midä uutaq, kooniq tulõ ekraanilõ sõnnom: "Miiq tulõmiq." Tä oll' saanuq katõsõnalidsõ vastusõ.